لا ليست جميع السلالات أ-سلالات الكلاب ودية على قدر المساواة، السلوك الإجتماعى يمكن أن يختلف بشكل كبير بين السلالات، بعض السلالات أ-معروفة بطبيعتها الودية والإجتماعية مثل اللابرادو والبيغل، بينما سلالات أخرى قد تكون أكثر تحفظا و-أ-حتى عدوانية مثل الروتلى-أ-الرتولى وايلر والعوامل البيئية والتربة أيظا تلعب دوراً كبيراً في سلوك الكلب.